Kii yedda vaneb kuəma uŋ duniyar kini ko'o nneŋ ma yel si yedda mu jawa buru reureu muma'a mu-a-ga nu bo'ot je'at nuŋ se'ŋ yamu əm nu bo't lee’ ke’ numu dan muma je'e't nuna mu bii ra mulli nu kə lee bo'ot ən nu bo'ot ek bu se’ sai ya mu pa vana, va numon pa'a bo'o tu nuŋ ma dabu pain se’ muwa wuŋ ne’ nun jen dun be’ ko kowa vannuŋ odd bin pa muga vaneb wal muka'a ya kən ne'ah vaneb buma kum ku'o ba ye'b le'a ba ye’ burii bu ba bunŋ a ga ba ye’ burii bo'o yedda nu bot er a ga ye burii bo'o yedda le'e gə bobit bo'ba'a ye'b ke’ du e’ da vom bo’ wiig pana ye'p vom bira lna ke'm bo'o bit pana vaneb ya wal be’ ya bune’ butu nneŋ ne’ kəne’ le'e gə ma bi'a hruŋ ma cheir ge’ mo'o banu ra'ayu wa ma bu sanagə kum se'l ma vom duni ya'a yedda kaneb wal bo'o tu fudam de'ne’ ba kum tukər kii nii. Mu mo’ nyamma sosai, mu mo’ baatii-kpeng veneb baa, yedda wal mu keu ned ligeu be maabe, pibu yebbeura, pibu ligaa, yebbirou yoo boo bu daa bu se, luaa ree pad eg nuu-bood ooyo, ulaa ree geu pad be’ nuu-bood har gbaaya, kam teu tu’ ma’naa, kam boo i bob bin tu see, kam boo ī pa’bin voom see, kam boo haa buneu ī teu kuni naa-bood duu ega, bu mo’ nyam ya sosai, keu yedal veneb pi’bu yebbid doo, koo maa mingn ma kum booru egn beu nuu-bood sen seng ga ī paad ī eg nuu-bood ya, beuneu mu fak teu kuna, yedda vene pibu kumsel tun ku fudam bu kum soone keu neb liyeu be maabeya, mad vagseu ningn see, mad boo ma’bereu ya amma beuneu geu in ningn ma sang see, si’ oobe teu bob souki ya bob zamu yaa, so, bu beddin teu veneb fakn beya yebbiri bu leb duu beuneu baako waa ree pad yedda za’reu kin oo bob ligeu baa oo bob ligeu baa obinta oo kum keu, Baa boo reu kini, bu fak teu nyama, yeb kaa bu bireu, beune bu keu naa roo, bu fak keu nyama, baatikpeng oo wuu yebbira yee soonem, oo dung in vagsa da bob yebbu ra yeroo, har geu odjed boo bira, har keu nibmu bira abira koo bini pad doo, bu fak teu nyama, nyam oo dang in vagsa daa yebbireu yee bobu ma malanfaru ehil muubood bu zeng buroo, bu fak teu nyam, ko seng dee bee yebbu bid i saa teu nii, ko gomnati duu, ko company bira, ko bineu keu paa n be isa teu fu geu, bu i’ vaneb oo pi’bu zam, bu fak teu nyama in yebbira yee i vag kunu i saa taa, i nyi lii kee lumu reu geu pad bu fak teu nyama, nyam oo ked bu wwala, nyam oo bag keu booto, nyam oo bag keu yeb oo bid ta, har yaa baa be yeb ka’a kaseu niaana, yedda bu lib bureu kini, bu beddin teu baatikpeng veneb fakn beya yedda yeburu pibu bu bag keu boo you, bu fak teu kunu yebbira yee ku, n be yai bob yeb boo bei geu, boo bag keu boo kaani, boo daa bu boo kum yil si, boo daa bu boo ma in vagsu si, boo daa bu boo kum sak in kaani si. Yebbira yoo boo em mu-bood egn beya, yedda bu bag keu boo reu kini, bu nyi la’dabu see sengneu bo sod keu yebra yee leb bureu ne i tai i uleu embeu nuu-bood eng beu re bu pal bu nuu-bood egke ko har daga har yedda i teu fudin nou, har yaake kashe, har i be nuu-bood gbaa bunua neree pad teu keu ehhh nuu-bood oo be nou aa ma’a zangin bob duu, bu fak teu veneb yebbira yee, yeema yeb boo bid ko n be i zaya i i’yaa lii keu lumu, i nyi liin embe luma keu yedda na’boo bid keu baa boo bid deu kim ne, bu fak teu kunu, veneb oo ked bu wala vereb oo ked bu kpangna, veneb oo ked bu nii geu pad, oo teud oo nye’n bu kpang yenda yebbira liin em lunu roo, aa bura i veu’naa son di, musamman ulya kaa mingn bu teu kaano veu’na see, nuu nuukeya, mu beddin teu veneb fakn be yilu ko sengn dee bee veneb oo nyau ula tebkeya, veneb oo ma nuu oo yee oo nuuu sangsi, oo ked nuu oo yee kunu, oo beddin nuu be’ku nyed kee beya, gam yedda oo ma da liin lumu keu nuu-bood egn bu roo, yebbiri yee, baa abura bu ma sunu i vugula taa go. Iko veneb – tiikpeng nyembeya, pi bu sen yebburu you iza’ nhn ina yedda bu ma bu bu fudin buwa leb bureu ni, yedda i za boo, keu limta ba yebbira yee paan ira dua ma’na ida tu bid ma’ana, ida go’ bid sugula, ida zang bid si’na, ida tasoo bid sugula, ida in liin ma’na ba wal liin odba, bu za’ teu mung gambeya, in damuwa pii teu sunu bu wal yil olba, bu ded odningna n ma’ kimdeu sonsee, maako mu ma’ kinde sensee, mu i baa kum odba baa mal gu odba, yedda ban niigu pad ma’n veneb nigulu roo, baa yel si, baa kum odba, ma mamma keu ulaa n leb du, ligeu temu geu, nan yere gaskiya metin bedbuga, nyam geu pad baa san yafurde yebbi yee nunew, baa ban gonga, n dub gusum si, gasum dubm bu mega nyasin rayuwa a ra kum dumuya fillo, seng dee geu pad n dii geu gonga anubu gu ba n bah nyam keu yenda hanin ni kini, n nyi yebbid emke dua uluu beya n nyi yebbid gabkee kunbira geu kun bao bira. Baa dan yebbira yoo boo kum yil si, seng dee geu pad n bin za’n na, ban in ma’naa geu, yedda veneb sik mure, ma mu ban in ningn keu yedda mu za’ reu ga, chanjin mu ban ga, yedda veneb sik mure mu mo’u yaa sosai, in ming ma mu chanjin beaneu keu yedda yaa mu bob si mabu zang duniya reu ga, mu mo’ nyamma, mu mo’ baatiikpeng veneb baa, mu mo’ nyama paa yee ya, yedda yebmu bira i ma makanta ya, mara haa bunou mu teu geu gengsa, ned ligeu bu maabeya haa beunou buteu keu gongsa, n be bu bob sina yil obu be kamkin geu koo ti neere oo mo’ veneb, baa mo’ baatiikpengna gam keu iko oo bu sengu ko in ning ma ma’ bu banga, amma bu po ganga yaa kuma bu pi nyedke tem beya tem sukke beya yedda nii geu pad paa ba man geu bu did veneb nigeul sina koo nyam dee geu pad keu limteu gum gam bu za’i geu in fudam beya ba mo’n de, bu ded baatiikpeng nigeula oo piā zong bu karu, oo pia bu temu, oo pii neere pad teemu, yedda buri keu limit bu ma’ bu bed dua kaakin geu bu ba bakin vuga In vakseu reu veneb oo tang bee, in sonde veneb oo nya baa taa ineu hanin ba keum ma’na ba nebid ma’nare oo nyi bu kunu baa ma’bu kunu, ina hanin ba nebid vallina ri oo nyi bu kunu ba vallin bu kunu ina hanin nebid i emma too kunu i i’ bu be’n beya baa pi’ bineu in ningna aa buteu keu naare bu fak teu veneb oo bed din bu kpang kednbeya, singu yedda sik maa tun fudaum bereu in ning ma chanjin mu banga gam yedda mu kum deu sonke bagmuya sosai soon bagbuya sosai, bi i veneb oo bag keu abu ta, ina baa ma’n beuneu roo har yaake numu, yedda daa bu beun keu gonseu yoo, nebbureu nebbu bira aa dedbu seng ka’ya reu bu i’ veneb oo yafin bu kunu aa bira beuneu i teu mad kileu buri veneb oo nya buwa sonki, aa buri bene i teu sanm vallande gullum teu bu sin damina ko koma in bid teu bu damin ne veneb oo ked bu kpangna veneb oo pi bu kunu, sengu pad butu dua ma’na bu i’ neburi yee boo bag keu Yedda veneb i’ roo, nee ningn m a oo ma’vagseu si nee ningn ma oo aa kpang si, n be’ buteu keu nou ko seng dee geu pad veneb oo pi bu kunu ma bakeun faga da baa damuwa ngana re veneb pi, oo mubu si bu nyi ma bu fageu gu veneb da bukin pi’na dabu kpang nyera da bu nii geu pad pin aa bu i’ roo yebbu bira veneb oo ƙedbu ƙpangna veneb oo bag keu boo fa, yeb kaa bu bira veneb oo bag keu boo ta boo ko veneb oo nyenbu gbeusa yedda i teu nuu-bood bid egn beune i teu bun veli yeb yoo, veneb oo kaam bu kaari kimi, veneb oo bag keu boo ta boo ma’ ina haunin noo, abuboo haa bono bu keu ned ligeu bu maaɓu fa ba diin dua ma’n beya gam yebbira yee lii ke nuwu beya, bu keu inning ma ma’n buse in bureu veneb ma’ bureu pad bu mo’u yaa. Veneb ma’ bed in vagseu see neburi bob duu, seng boo bu deungsunu, nebiro beuneu bu fu keu nyonkiro seng abu beu zeusee, abura beu neu buteu gante wuu i veunaa see i teu vallande saana i teu gante saana roo bu fak teu nyama veneb co ked bu kpangna ko sengu du geu pad bu mo’a sosai.